या जगान पईलिच्या काळान एक सुधा टेक्नॉलॉजीच्या नावान फोन सुधा नसले तरी पासून लोग इतक्या बरा जीवन जगत इलेत। अटाच्या काळानात ती जस'काल वाढता तस तस' नवीण-नवीण टेक्नॉलॉजी येत अस आयि मानिस <hesitation> जाता तितको ताचेर अवलंबुन रवता अस स्वत: मशीनचेर डेपेंड रावन तेंनी आपली ताकली <hesitation> उशे कमी करपाक तो शिकला। एवा वाटें बराय अस कि अमचो टाइम खूप वाचता पण तरी आमका टेक्नॉलॉजीचेर निर्भर <hesitation> रावपाक जाइनां ति बरी तितकीत वाईट अस। आयि पॉसिबल अस आमका कि आमी टेक्नॉलॉजीच्या शिवायी सुधा रावंग शकता उप' किद्यक तरी कंप्युटर आणि टेक्नॉलॉजी मनश्यां केलेया टेक्नॉलॉजीलन मनश्यां करून न्हा।